Raha ôtranahy mahita olon-dehibe mitsangana agnatin'ny fitateram-bahoaka, ka <hesitation> nefa zaho mipetraka dia aleoko mitsangana mazava ho azy dia sady mizaka aminazy aho hoe <hesitation> io ny place-ko ipetraho ray aman-dreny fa avelao zaho hitsangana fa tsy maninona.